Yawwa ai amb ma ay skwi man è waya tva kwasakwai maba, thumma potsna tagada sa maba ndav ga linlinga ma pats thum smaka ndav ga linlinga a ghid nènga madok, yaw ma zlin ga zhè è da gaka zlin maka, pats thumsa a gaka zlin gba a pana vagma mai panav pats thums dakwa yaw è gala mana sart nènga daidai an dè ahh giya sal gma yiba gad è da gaka skwi ga man è shika wa è nzig ma pats ahm kat maka pats thums è pana vga ma è nɗzig kata a maya yaw man è pana vga i do sal gba mai gaka sal maba, è nzɗig mèna è shigga wi ta sal ga yaw kosuk ngasa ba a mbahai walli sa kabi tai kosuk thumsa kabi, kosuk thumsa arai gas tva kosokwai ba a mbahai walli kajkaja sa kabi, è vaw nènga tdi kosukgma kosuk ngas a mbahai ma <hesitation> a patsa daga kalna mab dok man ta tai skwin ndi kashkata ay nda ba aray a mbahai walli kabi nènga ngasa kosuk ga tva kosuk thum sa ma, Yawwa in zlin na narai zlin pats thum sa dok arai skwi man è fda ndvgas dakwa, aray wai skwin mbla mbla mblap mbla mbla mai giya ma iwai ngèlar nɗo bi è wai mana gi a skwi ngida kètè sbir aray è gi zlins mab ka è gi zlinna mbla gudam har a patsa da kal na, pats thums madakwa tsavul hirra gid ngasa awaya gid ngasa, a hirra gid ngasa kumb kumba è lèw nga tndav tshaf ga mab dok in zlinè pats thumsa arai skwi gid da doppa sabi è lèw da nduvg maka è vokwa gid ngas ma a patsa daga kaln ba è lèwd ngasa nduv ga aray ma skwi ga zhè ba è viya ndo yaw, a ndo an vai ba è shidghid kumba è lèw mana gid thums tamkar tva thumma tsard man è ngara sdok in thums stad è tskwan tap sdakwa aray kosuk ndi mbla man è hurr gidaya nva ya swkiya ngas ma a lèws madok è lèw skwi tva thum sa mak, è lèw gida vin kumba a stavul thumsa ayyaw aya dab ngas kè, stavul thumma nènga dok a ghidè yaw a dna ri ngèlèr ndo, ghidè a dna ri skwi ghidè kèkkè tsavul thums kam mts tsavu thumsa amba ngèlèr ndo tabbai. amba ngèlèr nɗo tabbai aray a gasa a kaga dngaya va ndagaka <hesitation> skwis ngai bka, Ka lèw gid ndi ngaya kada gaka <hesitation> sal ngaya ka gimè gudam bkam ka lèw nèngha tva shèf ngaya dok thumsa dok skwin mbla'a nènga gudam tva skwi di man nga lèwa'a. ayyaw, tsavul kam a lèmda ri tèlè ba man sagi a lèmda ri tèlè dakwa ngakam, maf sat kam tsavul maf sat nga ghèd ma a ghidè gwatin, maf sat a zai na, a zna tsavul maf sata a zay na kamkam aray tsavul maf sat nga ndziya ghidè mafa nga ghèdè mum maf klab mèy ghada man è lèw da gidga kam a ndawa ndawa an gau maya vin kabi dok, man ndo man in lèw maya gid maf sat bi kam, a ngèmè ngèmè za tsavul mafa zai na ayyaw, ani a ntba nga gwada nga ndi ghidè in za chinawa man sa gan ta chinna ɗakwa dai maf nga gada china mbamba a nga gada gad kata nga manok ayyaw man kin ndihi ara nta kina gada tsukwanga aray mag sat da dwa hungwa hungwa nga tsi tsavul a gid mafa, a mafa a ndawa ndaw ba an gwad dai mafa, A ndawa ndawa ba a sun mum mafa mad kar mafa a ghidè ghid sa ndi ngid ba ta dakwa, maf sata ba az na zna gina kun nga nta ta dta ri hausa, ta dta ri kanuri, ta dta ri mènè mèmè plak ah ah maf stad, stad a tsavul maf ghinè stavul maf stad toh man babba waya a ghid mum maf bab nènga ma wai bi maba an slbaw di man è slba hausa nba nta ba a tva mafa nga sabi mak tva maf dok aray ka ghèd dai bab ngaya, aray ka ghèd dai mam ngaya man skwi man ta tskwa mam ngaya avuna nènga man kèghèda makla dok ngana ta dwa dai mafa ta tsukwa mam nga a bab nga tsukwa ma, nga mba nga gada gad ka nga jèkad nènga a ngada slibi mma wadalahi, mma wadal kam ta ngwatsa dba gin kabi kam man ka gi wandalai ngay ba gas ba gwad mu maf bab ngaya a dai ngaya daina <hesitation> a ndo suna a ta kkir maf kla dok, ka gad gwali mèmè mba ka sun ba amma kawai kada slab ka mka, hausa gimè katsa a giya bi,